Mijery lalao ara-panatanjahantena no tiako kokoa satria afaka <hesitation> manaraka olona tsirairay avy ianao ary mahafinaritra kokoa mahita an-dry zareo ny lalao zay miady eo.